Za alôgnany raha managna dimy taogno hoe iomagnana mba ho lasa <hesitation> ino izy ty mpilalao eseka zagny de za ndraiky misimisy tôa an'zainy de mianatra mbalôha za mizaha ino izy ty le fataon'ologno hoe karakôry magnano izy ty de avy eo koa ndraiky mi-télécharge hely vidéo amin'ny internet zaigny de ahafantarana pisopitsony jiaby hoe karakôry fikafika itadiavagna, karakôry fikafika andresegna am'raha ty de avy koa zagny tonga an-tragno koa an-tegna de mampihatra tsara mihitsy hoe karaha an-jao tsara fagnanaovana izy ty kara- karaha zao fagnanaovana izy ty.